Kemi pëmin i ullirit o ulliri arbërisht, pëmi i pjeshkut, pëmi i mollës, pëmi i narënxës, pëmi i llumisë, pëmi i dardhës, pëmi i bananës, pëmi i ananasitë.